Расидан ба ягонагии ҷаҳонӣ орзуи бузург ва душвор аст, зеро одамон фарҳангҳо, эътиқодҳо ва манфиатҳои гуногун доранд. Аммо таваҷҷӯҳ ба арзишҳои умумӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамкорӣ метавонад марҳала ба марҳала ба сулҳ ва ҳамбастагии бештар оварда расонад. Ҳар як шахс ва ҷомеа метавонад бо кӯшишҳои худ ба ин ҳадаф наздик шавад.